Ēnukuréén inja amiir matafé kanang aan. Nang éyaha silako tahu jaraam sipulénoor, nuŋaar to yanuur umuk, éni sijahorul jaraam sitiiŋ to taan umuk mé yayu, sin simiir sirok tahu apalolil gumuk to, to inja silakomé siŋaan, éni ujaloot ukaam so, mat sijoow, bu sasu sinukuréén pépé, éni umuk énukuréén, sipaso san silakohoor mé, éni sigoow, sén simiir sirok apaloli nacéét. Ēcimé nirok énukuréén namimirr matafé nang aan.